<noise> x̱iꞌk nak tambor diꞌt c̲h̲ak ti lni xkë di pa dzëts tambor be nana gunu kon nup lona dze dziꞌtskiaꞌ ndze lëd tambor pa xgits minn yag lëd tambor kon bët giendnu pa xkëbië lën tambor xkë di c̲h̲ak ti lni par nën c̲h̲onma lëꞌ tambor xkëꞌ di. <noise>